Los gatus gastan los sus bigotis pa sentil i detetal cosinas nel airi i nel su ambienti. Los bigotis delos gatus son mu sensiblis i les premitin de detetal movicionis i muanças nel airi, essu les ayúa a caçal i a movel-si con sigilu. Tamién les ayúan a miíl l'anchura delos espacius i a no queal-si atravancaus. Assín es comu los gatus gastan los sus bigotis, pa movel-si i caçal. Qu'enantis te venían con ratonis i ara te vienin con páxarus.